Nan lee taa ka na kee gaa e yee taaka nak koo bebobeb dem teem sai woo yenen pee woo woo a lam laa tee ba'at toh wa leben na ken nan ga beb tara na kee ga sai nok jem pee dari karan e ma leben den nakenan nan ka den nee bu maa leben kan den nee bubu ma leben bum ma da'kee nen nan nok boo e bomi e bet noog wari noog ngabee ben sosai noog wari woo raa ba jimeen laman née jareem naken toom bu ran nan nee e pen lee bu den wora a lee nan wo bee naksi jaran pen lee boo a lee a dok see ree boo tom bum boo pen den nee boo ka na ran dem ga'an tee ga dasam su'uan daran dee a valla jum pen boo dan kadan woora wa jeren nan-nan wora ga nanlee nak meni nak memi an wora ka na a yee penan woo ka na ranso sai su'u yeen gabsen penan woo ka na gaskiya nook ga e bomi e boomi sosai ma e momsi su'u ri karan wai mian ma e doko kana ran na su'uandaran ko nya semen ka jum amin. pen boo ga ka gee ka da gon sara kan sen a lari a jemi a nak pen ban a woo leben nan ni ka min woo gabsen jeree nee tom boom bu dem ga'an tee ga e sari e saree an e sa bee guo wari su'uandaran ku valla ka jum Bom dake'an e naksi sai wee a jeran isi sok sen nee tee a jeran isi sok sen jeran e lomo moo ree tee mu den wee ma jeren ne da lomo kan wee a pen boo lep ke jare ne nan a lep sa jeran ka gee karan a ba'an wobe ta'a leka bu sok sen woki bu kumsen pat sai a kub see e nee dem ga'an pat penan pat bee jum wora nong ga momsi wariko to'ansoobube tee we bee jukeen nee na'a ton g'an so boo ga pat we be pokin e bom noni den naken pen ban naken pen da nan nan toh dem gee tee wora ab de gee'an su'ua ndaran ku valla jum wobe wawan woo mun da nan nan woo be tonsa mum woo wari koo, ko ma pat be woke nee nan lee an nee gam mee mum woo gee naken e gam bee sama mum gee naken pen same n den a momsiteree wari ko karan gon bu boo keuse ree baa e woo wora gam mum bu dan taakeen ga da wora bewa garan garan nee pok woojan toh woo dai a wa tem veedon ma nee man don bureesa ren nen koo ree kan tebe dim ga'an teega su'u ku valla tee.